Francia, kua reta ko jembiu jaeko plato coq au vin, croissant ˂Hesitation˃ jaereta ma jouva jae ko ironja kavi va.